पूरा साल कुणे मेथे नाश्ता और दिन खाणू या रात खांणू छुडण प्वाडलू त मी दिन खाणू छोड द्योल। किलेकि दिन खाणू छोडी रात मा अछू से खये जाःदू। त मि दिन खाणू छोड द्योल। सुबेर और रात नी छोड सकदू मी।